Ley ko minen kaa mi nani jamma fuu pati ñaama lamɗam. Ɓuytaa jamma, esaatuuje ñalooma duu. Non woni no dofotoro en mbiyanta yimɓe, e mawɓe caggal ɗee kulle e hono mun ngaɗi.